Deh :eh :ne-a 'o 'an deh bo, nyor :or mu-a 'on 'slen 'dhu, :mor :on 'dhju 'on 'slen :mor :on 'da 'an 'de-di, :eh 'be 'kpa-a nyor-kpalu :or 'yi-a 'de 'on bo 'gbu :glaon', or 'da patience, deh :daa, 'mor mlor :mor 'on :ybeh nyor-' 'on taa-or 'slen-a 'dhu, :yee' ;mor deh 'on 'da :mor :on taa-eh no 'yee' :korn 'on 'ton. :mor :on :ne 'de yard :mlor nyor 'ye 'o :on bo or 'da 'an 'de-di ka :on 'ye no-'o, ka :on 'ye no 'o :yee' eh-: :on no, :an no-' nyor :daa deh eh 'dhu-eh eh 'nyne-eh 'de 'yu :daa or 'dhun 'on 'slen :eh or :se no-' any nyor 'do 'on bo, deh :eh :korn dhih <hesitation> <hesitation> or 'yi dha 'on ybei' or no :kaa :on 'ye no 'o, :kaa :on 'ye 'o eh: or 'jeh or 'dlu :ne 'o :gwie'i 'weh :e, or-: 'yle <hesitation> :or 'dhu on 'sleh :eh, <hesitation> :mor nyor 'dhu :on 'slen :mor ta-eh :dou'+ bo to,:yee' or :se-' 'bhorn :on 'ye den zon no :dhih 'o. Even 'mae: :shih-a 'jeh :daa :mor :on ta-ih plo, :mor nyor 'yli on 'an 'de-di :an-a'a: :'mae-dhih :daa ka :on no eh dhih 'de :on 'ye deh 'ye :glaa'e 'o :eh mu-eh no <hesitation> :an son 'ye :ao' an-' 'kpa :nior. :dhororn' :on 'be :ya-a 'de <hesitation> :ya-a 'de or-: :on 'duo: 'o, :dhororn' <hesitation> or :ne 'de :gwlor-nyor+ :buo+-a klehkpeh 'weh, deh <hesitation> :an na-dih-a :porluh-dih :yee': <hesitation> :yeh :an :na-dih-a :porluh-dih <hesitation> eh-: :ne 'de :on 'be 'dlu 'di. :mor or 'yle or po on :dhororn', deh or 'da :an 'wluh-' deh. Jorwor: :mor :on se nyor 'ble :or 'ye-a :on :dhororn po :yee' :bobo: :gwie: 'jeh eh-: :an kpa. :on :mlor :mor :on taa 'ye :yee' :on 'da deh 'jeh 'o :an no, :mor :on no deh 'yeh :da :yee' eh :nmor-a 'yi-dih 'de nyor bo :o, :mor 'on po nyor :yor :daa wlu 'bhun eh mu-a yi-dih nmor. :gwie: 'jeh 'o :an kpa. Jorwor: :ka :on :ne nyor-' a taa dhih za :mor nyor 'nor 'yle :mor or 'da 'on 'dae: 'bor, :yee' 'bor deh :an kpa-' eh se 'yi-dih :nmor. 'Mor mlor 'on ybeh-' nyor :or 'ye-a 'on :dhororn' po. :mor 'on :taa deh no :eh 'beh <hesitation> 'an mu zue' <hesitation> 'an kpa :kpobie' 'di 'o 'on se-eh yubo:. :mor nyor 'yle :weh or 'da 'yle, deh <hesitation> or-: :on 'be :daa a za-a :glaa'e:on eh 'nyne :eh? :mor :on no-a 'o :on zela-eh bo-dih 'de or 'da 'bor, :yee' deh :ne 'de eh 'kpuh 'i 'o, <hesitation> trouble :klaba' :ne 'de eh 'kpuh 'i 'o bor 'o 'an 'yu. :yee' nyor :dao' or ybeh on 'weh :dhih 'o :eh-: :korn dhih or 'dhu :on 'slen. Nyor :or se on :ybeh or 'bhorn :on 'ye 'nior kpa glu-: zorn-:, :yee' :mor :on taa-eh no :yee' or 'kehleh :on 'weh, or 'kehleh :on 'weh :mor :on :taa zi 'mlon 'ye 'o :on ken :ne. :mor :on 'ye :an 'wli-eh :yu-beh:-a 'jeh :mor :on 'da :an 'bhorn :on 'ye-eh ken-dih zela:, :mor :on taa ken-dih zela: :yee' or 'bhorn eh 'ye 'kor 'de :on 'kwa, a klehkpeh a 'ye bo bele: 'yluh 'ye-a no eh-: nyor :dao' or ybeh, eh-: :korn dhih or-a' p[o or 'be-a 'yu :dhororn', :eh-: :korn dhih 'de :on 'be-a 'jeh :ke or-a' po :on :dhororn' because or 'bhorn :ka or :ne-a or 'ye-a 'o :ne, eh-: :korn dhih :mor :on taa-a deh no or-a po :on :dhororn'. Jorwor: 'on ybeh nyor <hesitation> <hesitation> :or 'dhu-a 'on 'sleh, :mor :on taa 'on 'slen-a 'dhu ka 'an mu no-', :an 'slen :an 'dhu-a :mor eh :ne 'o :gwie: 'i :yee' me-: 'an mu bo :na-' jorwor: deh :eh se-a 'o :gwiei' :ne :mor 'da :an no-eh 'o :mor 'on pobo-eh ya :eh mor eh mu 'on 'nior :po :yee' :an mu-a but eh :se :dhororn' 'jeh :an po 'on, :dhororn' :an po-a 'on :an 'bhorn 'on 'ye 'nior 'kpa eh-: :korn dhih :an za-ih :ne 'o, or :se :dhororn' 'jeh. Jorwor: :mor deh 'jeh :ne 'o :gwiei' on taa-eh za 'an mu :on :dou'+ bo :to.